na kongaye dabba kashshata ba, goɗɗi dabbaji ma ure wodi kama turare. amma kashshuɗe ɓuri ɗuɗugo e nder dabbaji kaama be'i e ɗon to ɗi mɓalaata, kama kutiiji.